ا <noise> عان ن-نشك في روحي بلي نمشي حوالي <noise> وحد لألف خطوا، هكذاك بلاك يوميا و لا أكثر، و لا كثر من هذا الشي، و في السمانه نمشي وحد السبعالاف و لا عشرالاف خطوا و ندير شويا رياضيا و شويا جري نجري.